Inaare nden mi yiɗi mi yaala bo mi medaayi mi yaala kanjum woni Makka, suudu jomiraawo. Ko wadi mi yiɗi yaluugo inaare nden ngam mim mi juldo, mi anndi beldum ya Hugo inaare nden. Ngam mi heba lada julnde